Oime ima omboayaji vaereta, kua ipuere aramoete kia omboja, javaipo ikangui oi yave jare oime vi mbaeti ima omboayaji vae kua, mbegue pe poromojavaipo erei oyovake jou vareta